Ñyamunda ko mi buri yikki kanjum woni marori. So mi jongi gajere am, sai mi lota marori ndin, daki ndiyam dollake, sai wata e nder. So marori ndin yardi ndiyam dan sai mi jiffina, mi tefa yajiri e nebban am.